أفضل أشعر <noise> ببرودة شديدة عن الحر الشديد. السبب إن البرودة تقدر تتكيف معها بسهولة، تلبس ملابس دافئة، أو تستخدم تدفئة، وتظل مرتاح. أما الحر فصعب تتحمل، خصوصاً إذا كان شديد. حتى لو لبست خفيف أو استخدمت مكيف، تظل تعبان وحاسس بالإنزعاج طول الوقت. في البرودة <hesitation> أفضل، لأنك تقدر تتحكم فيها، أكثر من <hesitation> الحرارة الشديدة.